زه د نل د اوبو پر ځای د بوتل اوبو څخلو ته اولویت ورکوم، د نل اوبه اکثریته مشکل لری او په پوره توګه پاکی نه وی، د نل د اوبو معلومات نه کیږی چی د کوم ځای نه او په کومه لاره تر مونږ پوری رارسیږی. مونږ ته اکثریته روغتیایی مشکلات د ناپاکو اوبو له وجی جوړیږی. همدی مشکل ته په لیدو د بوتل اوبه د روغتیا له نظره پاکی او تصفیه شوی وی، د بوتل اوبه کولی شی چی مونږ د ډیرو مرضونو نه وساتی، نو له همدی عمله زه د بوتل اوبو ته ډیره ترجیح ورکوم، د بوتل اوبه ځما او ځما د فامیل لپاره ډیری اړینی دی